Pjesët kryesore të një këpucë përfshijnë gjuhën, që ndodhet nën rripat dhe ofron komoditet, dhe mbulesën, që është materiali i brendshëm që mbulon këmbën. Pjesa e poshtme ka ca funksionat specifik, si amotizimi dhe mbështetje. Në fund, ka qepjet, që mbajnë bashk pjesët e ndryshme të këpucës.